इयू तो जूता रा अलग-अलग प्रकार हवे जेसे की ऑफिस जवा हरु अलग और दौड़वा जवा हरु अलग और वियाव मे जवा हरु अलग और पार्टियों मे जवा हरु अलग। अनी काई प्रकार रा जूता आवे और काई कम्पनिया रा आणे अलग-अलग प्रकार रा आवे। बनाने सस्ता भी आवे और महँगा भी आवे मानक आपण बजट रे हिसाब हू जूता लेवे। जूता पेरवा रा भी अलग-अलग तरीका हवे मानक ड्रेसेस रे हिसाब हू भी जूता लावे और पेरवा मे काम मे लेवे।